चेंसॉ यो स्टील सुन केल्ला्ला अस्त आणि तेका। धर अस्त आणि त्या धारे खातर चेंसॉ कायत। न्हू कस लकुड कतारपी चेंसॉ चो। <hesitation> उपयोग चडन चाड। जलांन खातर जाता आणि इतक्याच न्हू तर। तेच्य उपयोग करून आइस। सिमेंट सुधा कतरूंक मेल्टा।